ең тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
сәлем сәлем тағы да
менің подкастымның алғашқы эпизодына қош келдіңіз

менің есімім талшын
осыған дейін ютюбта жүгіру туралы біраз видеолар түсірген болатынмын
сонымен қатар уордпрессте және басқа да блогта жазатын сайттардың әрбір бұрышынан менің бір бірлеп жазған мақалаларымды тапсаңыз көрсеңіз болады
сол бастап соңына дейін жетпей қалған істерімнің барлығы көзіме түйедей болып шынымды айтқанды көрініп тұр
әйтеуір енді бір істі соңына дейін жеткізейін деген ой келді
ыыы нәтижесінде осы аудиоподкаст әлеміне келдім деп ойлаймын
әрине бұрынғы бастап соңына дейін жетпеген істерім мен үшін өкініш емес
себебі ол өзім қалайтын өзім ұнататын платформаны іздеу барысындағы менің жолым және саяхатым деп ойлаймын
сондықтан аудиоподкаст әлеміне сізге және де маған қош келдіңіз демекшімін
айтқандарымның жартысы шын жартысы қалжың
егер шын мәнде аудиоблогты не үшін бастады деген сұрақ ойыңызда болған болса бәлкім оның арқауы менің өзімнің өмірім болар
себебі ондаған жылдар бойы тек білім алу оқу оқумен айналысқаннан кейін енді міне өмірдің жаңа кезеңіне аттанам деген сәтте менің ойымда қорқыныш күмән белгісіздіктер көп болды
себебі сан мыңдаған жолдардың тарауында тұрып өз жолыңды өз тарауыңды таңдауда қателесіп кету мен үшін бір керемет катастрофа болып көрінді
сөйтіп жан жағымдағыларға көп сұрақ қойдым
өзіме көп сұрақ қойдым
нәтижесінде тек қана бастау керек
әрбір сәттен өмірден көре жүре тұра үйренесің
қателіктер болады
қателесу ол қалыпты жағдай
деген сияқты өзіме жаңа мотивациялар ала бастадым
толығырақ талшын нүкте ком сайтындағы менің алғашқы постымнан оқи аласыз
енді өмір деген сапарда мен сияқты ойланған мен сияқты тығырыққа тірелген сәттер болады адамдарда
сол сәттерді бірге бірге отырып өмірге дұрыс оң көзбен қарай отырып шешу керек болар деген ой туды
нәтижесінде осы аудиоподкаст менің өміріме ене бастады
бұл подкаст өзіме сену жеке даму әр күнінде кешегі күннен жақсырақ болуға ұмтылу позитивті ойлау мотивация жаңа жаңалықтарға жаңа идеяларға құмар болу кітаптар өмір түрлі тақырыптар жайлы болмақ
ал қысқаша айтқан кезде әрбір таңыңызды қуанышпен қарсы алып бүкіл күнге энергия жинап алатындай тамаша аудиошоу болса деп армандаймын
ыыы аудиоподкастты жазып алу ол өте оңай
ыыы ол үшін айфонда ы подкаст дейтін күлгін түстегі қосымша бар
сол қосымшаның ішінен қарап одан тамаша жыл деген сөздерді жазсаңыз менің подкастымды тез тауып аласыз
сонымен қатар егер сіздің телефоныңыз андроид болса онда андроидта гугл плэй музыка қосымшасы арқылы сонымен қатар андроидтағы ыыы дүкенде подкаст деп жазатын болсаңыз сізге подкастты тыңдауға болатын әртүрлі қосымшаларды көрсетеді
солардың тегін біреуін көшіріп алып тағы да ішіне кіріп жаңағы іздеу батырмасына тамаша жыл деп жазсаңыз тез менің блогым шығатын болады
әрине соны ашқаннан кейін сіз міндетті түрде менің блогымды жоғалтып алмау үшін жазылу яғни сабскрайб подписаться деген батырманы бассаңыз менің әр күндегі таңғы шоуымның бір де біреуін жібермейтін боласыз
сонымен қатар менің блогым және де подкастым туралы көбірек ақпараттар алу үшін талшын нүкте ком сайтына әрқашан кірсеңіз болады
сонымен алғашқы менің подкастымды тыңдағыныңызға соңына дейін жеткеніңізге көп көп рахмет
әрбір сәтіңіз қуанышқа бақытқа толы болсын
әрбір күніңізде өзіңіз қуанатындай өзіңіз өзіңізге жеттім деп айта алатындай бір тамаша іс істеуіңізге шын жүректен тілектеспін
келесі кездескенше
тамаша жыл аудиоподкасты әрбір таңда аптасына бес рет сізге қуаныш пен энергия сыйлайтын қысқа таңғы аудиошоулар жиынтығы